Innoga in biddanoa festeggiau sempri <hesitation> Santu Millau, festa ea. Sant'Antoi, Sant'Andria. Andausu a segai linna, fadia sa festa. Candu fui piccioccheddu. Ma commu. È ca este aparrada Santu Millanu, fadeusu ua festa in campagna, ua bella prcessioi, chi bei genti meda. E si divverteusu aicci.